﻿Toh ziyara ma mendi na shirri kau na walii, ka fataskum ka biceeaiyum, sai na shinɗi kauna wali a shinge ma jalam ka ci dam ma ummaan nau a bii na wali dai mu galtun muga la ne tum, mu as tu katum mu yuntum, toh mu na ne kau, in na re nau a lungu ma ɗini ii, na wali ma Jummuah, mabagau cau, na wali a garin Jila na wali aa dut tau, bi ca yan may wa ma ja aay, maJagaymaɗibi matu ƃi, toh na wali kam, na as nau kanau na yuntu faa, a Jagai ƃi, dan jire jaga'iinin na ne nau kau men ma mamaki ma a jugay, gidi na gu ja nau a na eh na si, ka askun askun alutau, daman fatta tala'ta ne toh nan de tu ale ne tu na wali kam, na yuntu na dai a sai marka, na nay asku dai, ii jaga dai ina si, toh mu shinɗan kau, na shinɗan ka na as say ka ni na yin ne koo, kai sai na ne tun ge tau kwaram tunge tau ma banza, ai gwara na eh ɗibi an can, inda to yarun, na a say kan nau faa, na eh ɗubii, na wali ganjar mana biya ne zuwa bini banza, toh giƃ na walu kau, an ka Jagatau antu ze Nna kam didi ko na biyyi, na wali agi lewe ta faa, mu kuttu, men mendi ma kuttu, ka biti har mashi yau duk ma denko, toh sabo ka dusu ka mashin, mu yun ɗan ka yee ka sa kam marun. ﻿ <noise> mu wali mu yuntu, toh mu wuya ne kwarau yee, mu hutan kaye, a'ah tun ge tau kwarayye, ko rani ka wana bay ma kwarau ma men bay, bonda mu wali men daa, yan'uwa tum mu shinɗan kau mu wala gisu, ai dusu ma nan nah, amma ka kara, toh mali du na walalla ka gii su faa, a'ah Jire mu ya ne ma mendi muyane kofaa, nga an ba bara Nnau dibayi rau, nga bara Nnau riɗi dai, giɗ na ga matata ne nafaa, diber tau Jalam ka mafe ma linɗe, ka linɗa yam, ka mafe ma linɗo, ka birim ma linɗo duk mu te tum ba busun a kwari, ba waya bare ma kau wakan suya, an ka yagiɗ busu na na kau, ka kai, toh na walu kau faa, kai ka sanɗu faa, ɗuma-ɗuma, ga'a yam, as ne bar nau a yam, ga a sai na ga mati faa, ah a munte tu a kwara faa, ka dan kali kumaa, mun da ne mu ɗun kan ka fa yee, mu haɗa me mu faa, a'ah katu azumi yan me tun, bare mu wankau idan tumu, mukasdan ka a kayi yee, toh shikkenan, toh daman dusu mu wala gis su, saboda da su damann ga ka de gi mane ka duka yee, ko da lewi Nni wadi ma da wadi ma nan na agi tukau, kuma lewayyi na mentu ka Juuna, amman kan dawa gi ga bay, dika mai waa, ka wali ka bay, ko ne ka dika mai wa, maiwa kuma maiwa ma girma ma ka yee ma wa bii? An ga ku man ga ɗau ta kawu tu yee, ko min luɗe ne, ta <noise> dolenka ka ɗafi, balle kuma ala anka baffa tu ko <noise> dole ka ɗafi ka wala gisu, lagi su ɗau ta kau dole ko dusu nda ka bay ai du kau na totei na du kau. ﻿Ka shinɗika ka wali ka yee toh dusu ma, dii waldi anga bai su, ka waka lewi, wen di ra'aayi tuku na yaka waɗii, Nnima agi yatu sha'aawah, san ale tu agi tu kau, to kana ndeko-ndekoye fa kana ci dan warka ka ale ke baa, kana ale kan ale ka bay, amman ali nide ka bay, du kau de ka bay, cidan fa, nadi bay, cidan dafta kau, toh daman kutii, kala gin gaye ko amfani, amman du ma nan ka amfani si bay, an cai kwada yi ne mu zaban a don, da sai ka wala gin ga sa bar ka men, ai ba sai bareka men ba, ka shinɗi kau, ka wali kau kice gini ma, ii ta kau, me wa ma men'i saura ma men mendi na bara ta kau, na bara na tala, baya na bara nan ga bay, kada kai kwaɗayi ma memendi na bara tu kau, kan ga bay, ii kwaɗe tuu.